Ajan nra hu u un. yu kain ña ajan chí <hesitation> na ko va inimio, nakovaini mio mchín ñaivii, ta va kó tavainio xhín ñaivii tá jan ta nida ñaivii kan xhini ñaxó a ho o on. ho ñañoná xhió, ta jan hu u un. jan keo hu u un. alcalzar respeto felicidad.